شوف أنا الوظيفه اللي عارف روحي منعودش نخدمها مليح عارف واش هي، هو الجورن، ماتحياش الجورني وين ما كان، الجورني يتعب، الصراحه يتعب، ما فيه لا ما مدخول ما فيه لا كذا، الجورني وين ما كان أنا ما يساعدنيش، أنا وليت رجل أعمال، الحق الراجل آو كاين الأعمال لي مازالت ما كانش، رانا نراعو ليها كشما يجيب ربي الأعمال ونعود رجل أعمال، أما ديك رجل جورني أنا ما تساعدنيش.